Vada vumrumba teso mateso kwazavara waurure woli mtandwe rewa lemba uvonchwi chinge majavo vara uruve tanyabufu valema na kwakanya mwana horu achi wafo valewa kashewaeta dabu mama vala kashavae taadabu kwa kolia mwana nali kisari remkolia woya tatu mamkama moma amka hata utamu wishi chakini varuo uro umkolia nduwe teta vo ndevua chi kahita ukali vashio ni muva tishirila hana mburu hera kashave ksera mavka tatama mkabama hulia kasha wata meksarato vera kwashuna kwevenyia sawasawa hive karia ata namama inuwa subanam ndumkangaraka kamkabafo kwasabu nishe mekosia adabu kashaiya tautau mama katatarila kavuma mkosia adabu vakara vakaishunai, kwahio kwakabwe zshoka zsha wekariamba vu kwasabu wakovi adabu na kwakadua dua huru kwa fora wamdu maanae sha kanga mefunga kisenimama wenjia njo wakirimona kwa nchoichi nchawe mvichia hana njiji na mwamu hatu mahakamani mwasa na mahakamani ni kesi na huru mahakama ni zshandu ndu koli kwa memde mwadnu akimle shamba liamndi ndelai mwaru wakuvishati mwei mwemanya mwona achi mwavo, vari ngakolia vala vakasha viri shamkutiko vali mara elfu